So tawi aɗa yiɗi feewnude emeyi ma, a naatan to sit emeyi to. So a naatii toon, njiya wonde <hesitation> sosgol emeyi. So a naatii toon maa ɓe naamne ko fayti e innde ma, yettoode ma e tonngoode ma e in- Innde nde jiɗɗa waɗde fof mbaɗa hen. Sa a waɗi hen, mbaɗa hen ko ɓe naamni fof. No woni a heɓan emeyi ma.